لو كنتو اطيق كنتو غاح اتخلص من المجاعة <hesitation> ال بالعالم او الفقر لان هذا يسبب خلي نقول نوع من هو نوع من الظلم وماكو <noise> ماكو عدالة بين الناس انو ويحد يكون شبعان والخ جوعان وهكذ اي فهو هذا الشي الي غاح اتخلص منو